चावल कई तरका आवज, जैसा बासमती आया और काली मूच चावल आवज। और फिर लाल किला चावल आवज, <hesitation> और अपना ये परमल चावल आवज। पर परमल चावल थोड़ो हलकी क्वालिटी को आवज, कुछ चावल तेल निकले हुआ आवज। जोकी सरीर का नुकसान नहीं करता हैं, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ़ादिष्ट अपना बासमती चावल भी अच्छा रहेज। और ये लाल किला <hesitation> इन चावल नकी क्वालिटी बहुत अच्छी वुची रहेज। कंट्रोल का चावल भी आवज, पर वो बहुत हलका आवज, पर सब अपना अपना हिसाब से जसो भी जे कमिलेज, खाएज।